Okei. alame mas lala meme traha lame kanmi lamina balam te lalanum. lame na tuku menma eight thirty alame ret sokun tui nemna a mats pepa tamlam balam tna stat kui hamansa menma eight o'clock. Balam telanum nakui num tra field tekanu kokou balam te kui hakpa num te kapa lala tukui tru kakou, alame tkopis putsime balam teme sain enma sohsa atsi pal pota te kuw malam tru kakou. nate kana rese. alame kui senma man tukui rke alame dabol sinum u kakou na rese. Balam te stat kui hoboto menma a <hesitation> pota mas hihinatuena. Pota te kui hakapa mulalam alame mas tkopsi ma balam tme sain sema te ngaha hapepo lalin ats sho sats pota. te kuim malam tru kakou na resebalam te me ha nopue men tru pepa. Pota te ret hakapine mulalam man karke tru pepa te tasu mla lami bongbong. balam tna hanua num tra lehe alame sain hakpa tnanum tru ulan te kui mula lam so i tamlam tra kolektiv alame luenne ma man tue ma man lan te kui won mulam bte na hanua menma lehe.